கேப்பி பயன்பாடு சாதாரணமாக வெளியில் போகும்போது. அன்றாட வாழ்க்கையில் சூரியனை மறைக்கவும் அல்லது. அலங்காரமாக அணியவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஹாட் பயன்பாடு பார்மல் அல்லது குறிப்பிட்ட விழாக்களில். பயன்படுத்தப்படுகிறது குறிப்பாக வீட்டு தோட்டப்பணிகள். அல்லது குறிப்பிட்ட தீவிரமான வேலைகளில் அணியலாம். சூரிய கவர்ச்சி தொப்பி பயன்பாடு கடற்கரை பூங்கா அல்லது. வெளியில் நீண்ட நேரம் இருக்கும் போது கண்களை மற்றும் தலைக்கு. பாதுகாப்பு அளிக்க இந்த தொப்பி அணியப்படுகிறது. பேஸ்பால் கேப்பி பயன்பாடு விளையாட்டுகளுக்கு அதாவது கிரிக்கெட். பேஸ்பால் போன்ற ஸ்போர்ட்ஸ் நடவடிக்கைகளில். பயன்படுத்தப்படுகிறது சூரியனை மறைக்கும். வகையில் அணியப்படுகிறது.